كنفضل الموسيقى الكلاسيكية لأن كنجبر فيها راسي وكدرجع بيا لواحد الزمن جميل لا د الجامعة ولا د الصغر ملي كنت مع الناس لي كنت كنحبهم ولي مبقيتش نشوفهم ولي فقدتهم منهم الأب ديالي ومنهم مجموعة ديال الأصدقاء وكنبغي هد الموسيقى لأنه كنجبر فيه ذاتي.